﻿Nee ni minji teeree an aaree pbeleu, teeree an aaree pbeleu kharai mamme, tii chjai ii, tii chjai iiyurru nin ma mulliyanno tii ii tii pidi-pidi, dakhan tihatu mafoona nin kaari ii biya minun, miun addina minun di yuu birank-birankga schapbi, maa yii birank-birankga schapbi, maa ii, maa ii, maa ii yayane mu ta chjaaru tii ii bariki, maa chjaana taattu wii ree mu, ta share yi mu ii dinki, ta yii mu ii schoba chijin walla tii schik mu ma yii khee mu schoba chjin wala tii schik mu, mpbippille mu, khamma ii ii taa kha schin wala ta schoo mu, maa pbippulokgo mun di ii dun minu ii minu minu khau kho tii andoo schaabi minu akkho ii ando schabi kenan.